E raha fantako mahakasiky e frizidera aloha da mampanara raha izy io sady mampivaingana sisy akôtrin'izay zany e raha asany, zany oe refa i raha gn'ampidirinao amin'azy gnao, ka mandignindigny fotoagna anao zany izy ko adiny roy na adin'ny telo aty da manara izy, fa misy koa zasy tonga da mivangana da akô gn'ane vato io gn'aniny da mahery magninognino.